Nɗye he yi nuko doe, wa lo pa kpmi ba la zhi, ko sa kpa epa kpmi ba ko gazhi, sa gni'ozhi woga laga tu ezna woga chni gbemnati tnu tnu wo snu, ɓmya he dna wo zogo nɗye woga wna kpe dodo tswashe ela tu wo nyi'o le giwo shawula kate nɗye woga bmaya ge ynam, a kpe snum muhni dodo, hega shawula kate giwo, ha haɗye bmaya du gynar he ye woga ɗyi bye n, tswashe ga ye he ɗyi bye dum akpe snu dodo, hega gna ɗye ha ye wo ɗyi byem, haga ɗye he ɓe ɓe, a kpe gni. Dna wo zogo he giwo wyegu kala hegna ɗye ɓenɗye he da hna, yi ɓe marin, ɓen ɗye he chni hna yi ɓe ɓmya ɓmya n yiga kpe fi pyi ɓe nyi m nɗye a zhilonu la wyegu gi. Ha ɓe ɗye hni snu, hega snu muhni snu yegu gbmari hega ga chni tnu tnu n ɗye hni la tnu ɓwa gbmiya ė azangoti dozhi ɓeta hega tnuba dna aza ɓeta hega chni pyi ɓehe yam, hega ga ya pyi, eɓe mwa bare nɗye a da e he tugo yna zado ga gna woya wo ɓwato wo ye wo snu efa tnu tnu m, azado ga gna woga tnimgbma azado ga gna woga wyi wyi yna de, ewo wo wo gnu wo ɓyina nam, hega pa ɓe nɗye hna, ega snum, dna wo zogo hegna wa tnu bwa gbmi ya e azangoti ɓeta kowoɗye wa ayya ɓyi nu ku don ginu ezhi ƙhi ƙhiri wole, chi zaza ɓeta yem, tswashe ga zhi ɓa giwo za nɗye wo ɓe gni ya ɓyilo wo kniwo kpmi yna esugo ega zhi wo ɓa yi mana gi wun tswashe ga giwo kura e dungi tsolo za nɗye wo ɓe gni wo kuhe ya yna esugo ha ze za mari gi won ezhi khi khiri muhni, gazhi wo ɓa wo he gbmada agada ɓe a sahe ge, aga saɓyido de he ye, azango ga ke a saɓwala de ye, agna kei zakaza nyi ri, woyi za no. Wo ɓe ɓwa tnutnu, nɗye hni ɓe yna wa ɓe yi nyi, wa ka tnutnu hni ɓwa yna, wa pmyi bma de zaɓeye ɓe, wa snuyi ga ɓwa yna kaza nyiri zhi ɓe hni ko dangi gaze yna kazanyiri hni, ko yi ya ɓyi do ga ze yna kaza nyi ri, wa snu yi pyi ye ga bi nyize, heɗye muhni sa kpa zo zha dodo muhni nɗye woɗye ga lom, hega ɓwa tnutnu ni, wolo la ɓwa tnutnut ni, wolo la ɓwa, wa ka ɓwa zoge heɗye heɓe gimi shawul ha ɓe dna mi zogo nɗye hnin zhawuga ɓalo kaya se shi nyi du he ɗyi yna, nɗye eza gaga chni tnutnu giwo ɓeta mari hegiwo wyegu kala, wo lo wye ba nɗye woga ɓwa ye kpdo ke wo ɓwa kala wo chni ge wo chni ge yna, he sakni giwo zafnu ɓiɓi nɗye mawo yna ɓa kpmi ya za fnu ɓiɓi ga eh lo wolo gu zogo nɗye yna alo gowom yna ɓa kpmi ya nɗye a zafnu hna ga kpmi ya za nɗye agalo ta pa hna ɓwatu woba yna, woga go epa hna ɓwa ba de wyegu gbmari wo kpe wye chi tswashe ɓeta wa tnu tnu nɗye hna giwo he zam ɓe ga gna woga chni tnutnu. Ɓe be ye he snu gi wom he dna wo zogo mari ke he sakri tu ewo tugolo tswashe pya wo ɓeɓi ya, wo pyawo ɓownu ɓiɓi ya, wo pya wo zafnu ɓiɓi ya, wo ɓėɓėɓė ya ewo tugo lo ɗye wa ɓwa tnu tnu ɗyen ɗye yna, ga bmya gi he, ke wo bmya gi ezhi ƙhikhiri ke ebmya gi se, se znazan ė nyize ɓe ayi eɓe mari ke wa yi latu dna ė nyize ɓe ga bma he snu ke wo bma he nuko ɗye snu du.